Ebe ju wen akaa ju, nee ni ba mi pei maa bara bami bo ta maa be ko ti ma owi kumba bi be re ke obari chan me oso bela yen re gbo ō cha epo obari oso nju ree re yen koo mae e ka ra benu oso ngi yen obari ayen obari a mor re yen lyime koo e-ka ra benu re ke naa oso ebo nno nni ō kpe-kpe re ke jor wen dor er e nee na ra baba nee oso bor nno wen pei koo e ka pe, gbere koo mee obari re kpe-ya ō kpe-kpe agbo aton yen, re ke kpe maa, wen ka kpe ra da ma ku-ku naru kaka be kōō nee dor ma oso bor nno be obari ka nee maa nni re ki lema koo blyime nju, lyime titon re ton ma ajer yen be, re be gbowa e bo ebei o-nee re ka labi ebo ebei dor benu ru ka na o e-re boru e bo eba so koo nno yoo be okpo kpo labi koo be okpokpo, sa be koo nno bi ee ō-ro labi koo ee oro ka ju re be o nee re ke dor junajuna jer n yen re ke ru baba too e bo ra bo eba njeje o ta o bo ru o nee re ka na eporu nu, koo o nee noo a na eporo nu eben aa kōō e-nu na nee a fiyea rua ihan ebe a-ru egbo wa efiee oso ku-ku re ban ru owiya ra re e-nu ka nee nse tima owi yoo a ba odo ama owi a ō ka fbo fiee so kuku ru njeje a ō wa ban odo ru gbogbo owi a ō ka gbo fiee ru owi ya yoo A wi yayo loo i a lee n lee ya re ba fiya ru ihan gbire ru ma oru gbo gbo enu re be la bo dor a wi ya yo san ekuu kuu wiya yo re ba fiya ru ihan gbere ru koo ru baba tōo cha chula ban jaa wiya yo a hm san ebo ru ku-ku mba ka ra jaa bannoi oka baa npio ru awiya yo ba ra nu ofor laa yin ogor la e toō ki aa oka chu nare wen ru ofor laa yōō se lyime obot naa naa re lyime ober onaa nu be kōō eta ke wa bina onee re ke ere bor ebo ebei ru jiji ra koo amoyor abe junajuna, njeje ti yen kire bina ebina ra baa ru, o nee yo re baba too labi enee nu ree ba yin ru lyime bor na nno wani wen ajer odoo yo bara o, o ka gbo baa koo koo mu wa taa npio ru odoo yo a taa ra ru opio ra o re ba be tima koo o bere kpo si njeje bere onu se yen ba bina ebina re ban ru onee nno labi ochuiyea o nee nno labi ole wen te yen kire da a koo arr nee nno nni yo re kara labi kere kere nu ra baru wor <hesitation> ebaba be a kaa o nee se, nōō nni saa kaa onee re be ebeyea kaa onee gbere ru kōō owa se jaa nu epei ase ya ru olama onēē kōo epeii ase ya ru olama onēē kōō epeii ru waja me nu obor ra wa boyin po ma okpe ma wen nēē njeje onēē yo nni den ru jobio wen te ke kiju jaa nu e nēē re epeii wo koo ma ra chi epeii nno wen ihan jo ho ru den mi yoo sa kaa jure Bebe a kaa nee, o ka era o toro so ton yo ajer owiwi yoo bere odo yor dala wo ba so a kpa ta wo ba oso eer wo ba so etta onne re ke ō a oso wel-wel wo koo oka ba oso bol njeje sojer o ku binni tima o ku re chu wa re o ku bini oku esu, re ke kara bira ebine be mo wen koo na chu nu tite bo loo ihan nu bo loo a bebe oku ekpo church-chi ru dor ba jer ba enu re baya kōō wa ere boru ebo ebei tekee kie binaru ebine njeje o wa cha chula nu hore yan kara na nu kajure be onee obere kposi